आपन कई भी रोटियां खाना गया होटला में। तो नरी होटला आसा की रेवे जिनमें आपन फैली चल गया। ओर जन में आपन ने रोटी खा रखी <noise> ओर। नरा आसा रेवे जन पे आफ़न कदी नि गया वे आफ़ने नया नया लागे। <hesitation> जन पे आफ़न चल गया वे मनक आफ़ने ज़ाने आफ़न उने जाना। <noise> तो आपहने याद रेवे के हर बार यो मनक कई मांगे। <hesitation> नया रेवे जीपे वे मनक भी नि जाने आफ़ने ओर आफ़न भी नि जाना। तो खेखे मांगड़नी पड़े तो आपहने अपने हिसाब से पुरानी होटला में ही जानो चावे ऑर्डर करा जीमे भी दिक्कत नि रेवे।